کلر کے تو بہت رنگ ہیں، جیسے کی ابھی دیکھا۔ لال کلر ہے جس کو ریڈ کلر بولتے ہیں۔ نیلا کلر ہے جس کو بلو کلر بولتے ہیں۔ ہرا کلر ہے جس کو گرین کلر بولتے ہیں۔ پیلا کلر ہے جس کو یلو کلر بولتے ہیں۔ نارنگی کلر ہے جس کو ہمیں اورنج کلر بھی بولتے ہیں۔ بیگنی کلر بولے تو پرپل کلر، جو باہر کے لوگ بولتے ہیں۔ گلابی کلر ہے جس کو پنک کلر بھی بولتے ہیں۔ کالا کلر ہے جس کو انگلش میں بلیک کلر بولتے ہیں۔ سفید کلر ہے جس کو وائٹ کلر بھی بولتے ہیں۔ پھر سونے کا کلر ہے جس کو گولڈ کلر بولتے ہیں۔ پیتل کا بھی کلر ہے جس کو برونز کلر بولتے ہیں۔ لیوینڈر کا کلر ہے، جو پھول لیوینڈر رہتا ہے، اس کا کلر۔ پھر پودینے کا کلر دیکھا جائے تو منٹ کلر بولتے ہیں۔ وہ بھی ہے، ٹیل کلر ہے۔ اور زیتون کا کلر ہے، جس کو ہمیں اولیو بھی بولتے ہیں۔